أول وظيفة لي كانت مهندس، مهندس مدني، اشتغلت في شركة مقاولات كبيرة الشغل كان ممتع في البداية خصوصا لما أشارك في بناء المباني بس مع الوقت حسيت إن الشغل روتيني شوي، بعد فترة قررت أغير مجالي وأشتغل في مجال التصميم الداخلي الحمد لله أنا أحب الشغل الجديد أكثر، وأنا مرتاح فيه، لكن أول وظيفة لي كانت مهندس، شغل الهندسة شوي حلو يعجبني التخطيط والبناء وأنا استمتع فيه، أول ما تخرجت اشتغلت مهندس الحمد لله كان ممتعا وتعلمت فيه أشياء كثيرة.